Animal can learn from each other like dog ley learn from each other base on how ley ley go about each other like ley leh way of interacting with each other ley ley joke together ley wrestle yeah like even <hesitation> even cat yeah ley joke with each other when leh mating season reach like you see them crying yeah ley want to have sex you will see them crying ley do all lot of thing neh because ley understand each other base on how ley relate la relationship so la how you see them come about.